courant i mi refrigerateur na ni mi nettoyer dɛ oyi casi to courant ha'o o we debrancher ni courant ve oyi debrancher ni refrigerateur ni courant na a ma se soube nɛ ɲu bɛ ɲa sese a tira ni semouse